Tëtäguasu mexicope kuaereta yaikua jetayae jokope oñemongoyvae jaeko jokua mariachireta jare guinoireta ñomoiru teta iporeta ndie ani iru tetareta ndie oesakareve jokope mbae oyeapovae jare kiraiko oyaporeta tanta omboete jokope viergen de guadalupe jae kua isimboloreta jaeramiñovi ara candelaria kua omombeu supereta opama oi navidadva jokope joureta oyapo guiyape esa kua jaeko jembiu tetapegua oyemondereta guakerorami iñakairu jaema kuñareta itiru.